اوكيه بجيب لك ارقام عشوائيه من صفرالي ميه بنبدا ب ثلاثه و عشرين ، سبعه و ثمانين، واحد واربعين ،خمسه ،اربعه وعشرين ،إثنين وسبعين ،اربعه وثلاثين، سته و تسعين، ثمانيه عشر وكمان عندنا اللي هو <hesitation> تسعه واربعين